درسي کتابونه د ټولنې د زدکړې،‌د مطالبو د ثبت او ظبط او د نویو مطالبو د جلب توجه لپاره استعمالیږي. که څه هم درسي کتابونه په هر نظام او ټولنې کې یو شان نه دي.‌ په مثلا په کلتوري ټولنې کې کتابونه زیادتره د کلتور او نصاب له مخې لیکل کېږي. او په هغه ټولنو کې چې تعلیم زیادتره د ساینس او نویو ارزښتږنږ په مناسبت جوړېږي هلته همغسې موارد ذکر کېږي. نو کولای شو چې ووایو چې درسي کتابونه خپل کولای شي خپل مختلفه اهداف ولري او دا چې څوک یې آماده کوي هغه کسان ددې اهدافو اصلي تصمیم نیونکي دي.